जदि मन्नै नाश्ते मं कुछ चुनना हो, तो मैं नमकीन खाना पसंद करूंगा। नमकीन मं ताजगी और मसालेदार स्वाद होलू, जौन दिन की शुरुआत मं ऊर्जा देत है। खासकर जदि समोसा, कचोरी या पराठा जइसा हल्का चीज मिल जाए, तो दिन नी बढ़िया शुरुआत हो जाई। मीठा भी ठीक है, पर नमकीन ज्यादा फिट रहत है।